Nai Italia so na sila budaya na ala pake dede'a Italia. Ma nai negara ndia boe o ala lakahuluk sila hatolin nal. Ma negara ndia hapu sila fain esa so na ala hae. Nai tangal kasanahulu lima bula ka falu. Ndia-ndia lae hahae hanas ndia.